خليني أقول الأرقام خمسة وثمانية واثني عشر إذا جمعناهم خمسة زائد ثمانية يعطيناثلا- ثلاثة عشر وبعدها نضيف اثنى عشر فتصير ثلاثة عشر زائد اثني عشر يعطينا خمسة وعشرون يعني الناتج النهائي هو خمسة وعشرون، الرياضيات سهلة وممتعة وتساعدنا نتعامل مع الأرقام بشكل أفضل، إذا عندك أي أرقام ثانية تحب نجمعها خبرني.